Автоматикони метавонад кори одамонро осон ва самарабахш кунад, аммо вақте боиси бекорӣ мешавад, масъалаи ахлоқӣ ба миён меояд. Тағйироти технологӣ бояд ба манфиати ҷомеа бошад, на танҳо ба фоидаи соҳибкор. Ахлок талаб мекунад, ки инсон ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳ бимонад, на мошин.